أحب أكون فنان كوميدي، ليش أكون رقاص؟ الناس يضحكون علي، الفنان الكوميدي دمه خفيف ولطيف والناس يحبونه، أما الرقص الصراحة أحيانا يكون تهزيء، ليش أسوي في نفسي أقف أترقص قدام الناس الكوميدي أفضل.